February march april mag june july august september october november december january misa musa pag ni murna si nyingk sum ami phiwe boh yanda mu yamba kiyaya sum daga mi male yagane boh ki su nyink sum am, phiwe boh siya bongsi bi yamba si nyingk suna am, january haka ma february ma dom siya bongsi bi yamba ghi yuwa marchi april kuma si nyink sum ami lokachi yen easter ni lokoshi mu jishiy yamba sum ah mun nganden ngum mi wun saboda zunubi musu pagni ah duwe so siya pag celebrating ak lokachiye easter ko may si nyingla sum a lokochiye mu si ya nyingla beng yamba ya ngha sum lbarke muri nbulo musa ъunguna nfwa kisi lig liga mu yamba ya fig bug ah murisum ki yak kunisum ah lokoshi jiibi kisisi jirbi be shang me ghi mu yamba ngha ni bi sum albarka mu isub ni bi sum har ki si yuwa lokoshe kikya ki kye ah december december mini kuma lokoshe ashirin da biyar siya bingsi bi yamba misa ba i ъilli misa ba pag celebrating ye murna ye ъille saboda sum kini yi si ya tol misa mudo ah muhimanchi Siya ba bongsi bi yamba woh gimu i ya ba pagni bi sum shi ya sa siya pag murna ah ashirin da biyar minina ba ghimu sa nani bi yamba sai bongso mi li dua wu tig bugh ah muri sum tebe kisi kun nyingla mulki ge ah nan gaba boh si ningha sum mulki ye ah nan gaba boh si ningha sum nzumza iyati sum duk na mu su pagni ma maba ah dume i yafi bi sum ah i lili yesu toh sa mini kuma har yanzu tas boh di gan, woh ni sum ba boh dingini tig bugh ah muri sum don bih ninghe su birah woh bami su-su dogra ah nzumza mini boh ni yamba ba ni yi mogho kawai mu siyana ta wuru who yi ah munza mini ъa aya nzumza mini kana mini yamba pur yoh ba toh ah no ntan ni ku muro ni yamba mogho mogho kawai mi iya woh iko ah muri sum ah mi nzumza mini na so ъi si ting nkyol woh bi yamba ba ba yimbi si log manang nzumza ri log ma ba ko yen ya pak takai takai the muri yeh so that boh lela ah wooh ka kya kya nyinala i mulke yamba da yer ka kya-kya nyingla biza ba don biza ni ba shangme ghi ba ni njere shedan ni ba shangme njere ba yamba koyi bi sum nuweri ba siyer kisi bi tafarke yamba si pag porou who lili yamba di si ting kyol woh poreh yamba ba sili dua woh bom tighi yamba di si fani nzumba ba nyimbi nya tong bal, sum boh si logho ah misa mu december mini na ъa dobo fah Ko ni muisum di yanzu logho rayuwa ri dobe biya wani ghi ъai koyi biya ying tebe yamba bah yara wogh ba so tig woh muno yugli woh mumo ka tigya ah du’a ka mambiya nying tebe yamba mi ni maya pagni poroh ngha ni mini ma pagni poroh na na ъah har ka ningho muno <hesitation> kausha njere mu ba bibne toh rayuwo ah taimaki woh muzo kamba so nya tong ъali sum ъanyimbi so logho si fell. Gil kaman yanda mu nnani farko kisi yk kuni su woh muni sum ka shagli nying tebo yamba ami mi bali yah kam yanda mu woh tirih sum woh ngye sum ah ning sum kamba ah koya bisum nzereh ba shangme mu lak siya ba moreh kuma siya sheke gung kauta ko man kyauta mu yamba ya ba ngha bisum ъira ghi mu siya ngha ni bi yamba sai bongso sili dua’a woh bongsi bi yamba ah mi nzum za mini disi fani nzumba disi kaushi bi njere yamba ba si lida manang ki yamba yak kuni sum ami nzunza mini dukusu dukua woh ngyam woh tiram woh nyimbam woh bah yam dom ъa mu nshagli ba nya tong sum boh si logho ki si bong ni tebe yamba ami nzumza mini na ami boh banana dom ghimu ъalne amimi fari daga january har ki yur lokashe mini boh ni iko yamba ba ah wabo Aya wo iko mu ku muro mu ya dobna nzumza mini ъoni tare woh nying tebe yamba ba so nying tebe yamba kade musa bolyi ni makama sum ko man yasum ah mi nzumza mini na su nona su tong yi su dobo addua kam musu mini ɗi si tig nkyol who yi ba kaman inda mu nna ni tun farko si pag poroh yong tebe yamba-yamba kuma yaka ba tig sum a muri sum ъa logha lela man aya tong yamba wuni mah aya pag bukate ghi ka tonghi ka gab muni yamba yete pag poroh ah muri ah muri ba iya ka pag poroh misa mogho ni yeb bah ngibi kuro misa lum niye ba ngibi kuro mugho kuma niye yamba so bosi lidua who bol nying tebe yamba ah mimi ъom kiya ye sum mi lya ba pag bi sum ah mi nzumza mini yamba yak kun sum kisu tel woh ni zong siya bauti bi yamba ah mi lili yesu boh yamba yak kunisum ba nyimbi nya tah bongso-nya tah bongso nbira ghimu nna ni boh sai bongso ъoh yamba yak kuni sum